Rí ikhaa <hesitation> ju̱ꞌuun xndúdii rí nu̱ṉe máján ikháanꞌxo̱ꞌ ikhaa, <hesitation> <noise> nu̱drígúxo̱ꞌ ná ixi̱í wámba̱ rúꞌkhue̱n nu̱raxi̱i̱xo̱ꞌ ne aẃuun, aẃuun leká o awúun xúto̱ jngó mi̱go̱o̱ mañuu, ídó rí neꞌgo̱o̱ ne̱ rá. A̱ꞌkhue̱n nu̱rawíixo̱ꞌ ikhaa noo, <hesitation> nu̱ro̱thónxo̱ꞌ ne̱ por cháwíi, gajma̱á chawi, wámba̱ rúꞌkhue̱n rá, ja̱ꞌnee, <hesitation> <noise> ju̱ꞌuun nu̱ne̱ májánxo̱ꞌ ikhaa <hesitation> yaja ga̱jma̱á ga̱jma̱á yaja, ga̱jma̱á máꞌ mangaa ja̱ꞌnee <noise> ya̱ꞌo̱, <noise> rí nutháa̱n silántro̱, mangaa rúꞌkhue̱n ma̱gi̱ku maka ne̱, ma̱gi̱ku maka ne̱, wámba̱ rúꞌkhue̱n, ne neno̱ ne̱ awúun xúba̱ ixe̱, jma̱á duun, duun, <hesitation> duun ikhaa rí, duun skuíya̱, o si nó duun rí maña̱ꞌ máꞌ, wámba̱ rúꞌkhue̱n rá, naa ma̱goo máꞌ mangaa, ju̱ꞌuun, mi̱khaa máꞌ ne̱ mangaa yaja, ga̱jma̱á rí ikhaa rí xndúdii a̱ꞌkhue̱n. Wámba̱ rúꞌkhue̱n nakuíjñáa̱ꞌxo̱ꞌ ma̱peꞌtsóxo̱ꞌ. I̱mba̱ mbu̱júꞌ <noise> xí ikhaa mi̱ga̱ ixí ikhaa <noise> ixí <noise> ixí. Ga̱jma̱á ja̱ꞌnee <noise> xtíla o a̱ga, a̱ꞌkhue̱n máꞌ najmaa ne̱ mangaa, <noise> jma̱á g <hesitation> a rí xkókhó, <noise> g <hesitation> a xígu, a̱ꞌkhue̱n natráma ikhaa rí <noise> xndúdii mangaa inuu ne̱. Wámba̱ rúꞌkhue̱n má natí ne̱ ná awúun xúba̱, trama inuu ixe̱ wapa, rí makuíji̱i̱n rí ma̱kuíjñáaꞌxo̱ꞌ mu̱peꞌtsóxo̱ꞌ. <noise> rúꞌkhue̱n <hesitation> juun, xkuaꞌnii jaꞌnii mbá rí guanitsu rí naphóxo̱ꞌ o xí rí miꞌcha̱, <noise> o rí wakha̱ꞌ pero ikhaa rúꞌkhue̱n ñajuun <noise> rí nune̱ máján, rí naphóxo̱ꞌ ikhaa juun rí xndúdii a̱ꞌkhue̱n. <noise>